أفظل النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا، لأنه هالشي يعطيني طاقة أكبر خلال اليوم، وأقدر استفيد من الصباح وأحب ابدأ يومي بنشاط وأستمتع بالهدوء قبل الزحمة، بعدين وقت الظهر يكون عندي وقت كافي لإنجاز شغلي أو الإسترخاء، النوم المبكر يساعدني أكون مرتاحة وأكون في أفضل حالاتي.